दोनशी ए.डी. मरे व्हियतनामीज हो एक स्टापिट जल्लो घाट असल्यलो, माट तेह तेंना एकवटित वा स्वतंत्र नसलेले। मुखेलपणान उत्तेर व्हियतनाम असेले व्हियतनामीज हे आग्नेय असल्लो मनन सर्ते खातीर सर्ता कारपी फक्त एकच लोक असेले। सुमर दोनशी बी.सी. तेह नवशे आडतीस <hesitation> ए.डी. मरेन व्हियतनाचेर चिन्न राज्य केले।